Ampulegaji debe e sapo ngoni ley galleam o. joyi sakitimi wayilitinde, ko sakkiti jonin ko. <hesitation> wayltigol ngol du ana waawi lataade <hesitation> goɗɗi sabu kiiɗɗi, goɗɗi sabi mboni.